Kàraha zen̈y koà zen̈y toetr'andra bôkà a-fransy an̈y, <hesitation> miovaova be koà zen̈y irô ao. Fa izy zen̈y kôa efa atsimo zen̈y izy kôa efa atsimo zen̈y izy <hesitation> mafan̈a hoe, amin'ny môten àby ndraiky zen̈y kàraha zen̈y amin'ny alpa ndraiky pireny an̈y.